Fômba ataoko zen̈y tsy ahantônga za tsy sitirese zen̈y am-piasan̈a, <hesitation> atao zen̈y mandeha avy alôha zen̈y anao aviô tsy mirotoroto. Abôkaiô aminjay zen̈y koa fa man̈ano raha araiky zen̈y atao alamin̈y tsara zen̈y. Atao tsiaraikiaraiky zen̈y asa jiàby beka zen̈y tsy tsy mikorontan̈a zen̈y.